Etaq awaj kiki kiki chak kiib' xa rimal taq b'iix kikanan wa k'o jun laj <hesitation> ch'ak juert kixik'inek chu' taq chee' kiki kir kirchak pon richib'il wa xa' raqa' jun jun k'och chu' chee' tet nan la' kepetek y kikikanij kiib' e taran chirij jun jun koch k'och e k'o chu' jun chee' kikalsaj b'iik k'o taq chek awaaj kela' kikan kib'iix kikichak kiib' chikiwach te kinwilan la' ke'ekek ke'ek chek kinejel kexiknek keb'ixnek kinejel juert pi kichii' kikanan ela' rimodo lera' ela' kiki kiki xaqara' kiki kich'ab'ej kiib' chuwach uleew xaqara' kela' kiksik'b'aj kiib' chuwach taq uleew xa' kikaj kiya' xakikichak pon jab'al ela' richaljiil taq <hesitation> taq tz'iken la' ek'o wural Tujaal.